I like good character in people brother yeah ley say ley brabee good brother ley way ley brabee can really talk to people know some time you vex seh you see ley brabee talking to you, you say oh yeah ley brabee la good brabee ho yeah so a show la la goodness in ley person a tell me la ley person get good character.